السيارة تتكون من عدة مكونات رئيسية، أول شيء المحرك هو القلب اللي يحرك السيارة، بعد في نظام نقل الحركة اللي ينجل الجوة للعجلات، وكمان نظام الفرامل مهم للسلامة، ونظام التعليق يساعد على راحة القيادة، بالإضافة في الهيكل الخارجي اللي يحمي الركاب، والأجهزة الكهربائية مثل البطاريات والمصابيح اللي تشغل الأنظمة، هذه هي المكونات الأساسية.